Kumu pɛɛ mu bɛ ŋbɔ mɛɛ mu bɛ tona area jɔ niyɛ mu bɛ tona nu, kase gbi a mai, kumu pɛɛ kɛima ŋna leŋɛ ma bɔ wɛ niyɛ ai to táa kaŋ, <hesitation> samaã a kpɛi ŋna fɔe ŋdɔ ŋna lɛŋɛ basa, ŋbasa i ŋna leŋ kuŋɛ buŋ, a yaa buŋ wakɛ bɛna, amu problem lɔndɔ́ bee ama, <hesitation> mɔ bɛna mu a la, a tɔŋ mɔ bɛna, abɛ a ba fɛa kpɛɛ. mɔ bɛna mu anua nu bee <hesitation> ko kpipi a faa lɔmɔ la koa. anu kpee bɛ bɛna, ai to fɔɔ a bhii ma, kimu pɛɛ kɛima ŋ táa, tɔɔ bɔɔ bee nu, mɔ o mɔ bɔ maŋ kee ai to ko nyama fɔ aa koa, ai jɛɛ lɔ kumu pɛɛ a bɛ nu, kuɛsunda nyama ma na h tie a koa, kɛ kase gbi bee kambá mai, mbɛ siekɛna lɔɔ kambá yɛ ŋkɔɔ kɛmu ŋna feŋ fɛɛe lɔɔ mbɛ táá leŋ bhii mbɛ táa mbɛ a tina fɛɛ lɔ mbɛ jɛɛ, kambá i ŋna kɔ mɔ kɔa. Komu pɛɛ a bɛ sɔfɛa mɛɔ ŋ woa mbɛ try, mbɛ a ma lɔɔ lɛi gbi a kemu lɔɔ ŋkuŋ táa nu. kɛ lɛimu kɛi ma a bɛ niyɛ a lɔ yaa sɔ mbɛ komu fɔna i ye ŋba, ŋndɔ kpele, alɔ mbɛ a fɔna i yɛ kɛ leŋ musuma mɛɛ a yɛ ŋ kuŋɛ buŋ i tá nyɔmɔ mɛ nu, bɛmaã ai ko ma lɔɔ i ye yɔ i nyɔmɔ mu i ya, wo fɛa wo tɔŋ mɔ lɔndɔ́ wa wee, ŋndɔ ee, alɔ kase gbi musu mɛnu mai, ŋndɔ ɔkee. ŋndɔ ŋgae ai tia ŋ nyɔmɔ ko bɛmã <hesitation> kooko bee aa ko mai kɛ ko nyama. Ɛyɛ ŋ kee wakɛ ɛi ŋ lajii ko bɛna nua, ai ya fɔ tɛnɛɛ kɛmɛɛ ma kɛ mɛ wa, i kɛmɛɛ ma kɛ wa, i ma kɛmɛɛ ma a wa tɔŋ ko nyamã, ya kɛmɛɛ mae ai a yɛ ŋ lajii wakɛ lajii bɛna nyɔmɔɔ tá waa ma, family tá waa ma. Amu ai ko fɔ ŋ nye a lɔ oo kɛmɛɛ ya a mae awa yɛ i nafáa woe. I kɛmɛɛ ma kɛ i kɛ mɛɛ ma kɛ, kumu pɛɛ a bɛ feŋ bee ŋ boo kɛ feŋ la tie ŋ boo mɔ a tae ŋ tina a fɔe alɔ kɛmɛɛ bee ŋ nye mbɛ a bee wakɛ a ye, bɛmaã ŋma sinajáa sɔ. Tée bɔɔ bɛ a bee tia ŋ boo, ai tia ŋ bɔɛ boo wɔ kɛ mɔɛ a ŋ tusáa kɛ ŋna a bee a ye. Mɔ i ko mɛɛ nu nu ma, i bɛnajáa ma komua koa a mɛnu, sinajáa a koa, a ma tie i bɔɛ boo a tie i boo i yɛ i bɔɛ kɔ, ama tie i boo a tie i bɔɛ boo a yɛ i koa. Muã tie lɔɔ tona area lɔ, mɔ wo <hesitation> wo ti nu wo nyɔɔ nu a koa, i ma ti lɔɔ nu i waŋga a koa, i ti nu wo nyɔɔ nua koa, <hesitation> i bɔɛ a kɔe feŋ nda i pɛɛ i feŋ bee a ye. I ya kɔ, i ma a kɔ kɛ ya táa sii i liambo sa a la, mɔ <hesitation> woa tie tona area lɔ wo wo nyɔɔ nu basa wakɛ, i ma fɔ wɛ kɛmu feŋ bee i bɔɛ boo kɛ a táa ai tusaa, a kɔsɔe lɔɔ yɔ aã i fɛɛ nu pɛɛ táa na a na wɛ a ŋ fue, ɔɔ kumu taɔ lɔŋ feŋ bɛ, kɛ mɔɛ a i táa lɔŋ feŋ lɔŋna kɛ ya fɔ na muĩ feŋ lɔŋ oo kɛ a sii a lɔŋ feŋ bhii lɔŋ, a kɔsɔe lɔ kɛ ya a fɔ yɔ ŋna lɔŋ feŋ léŋ mɛɛ mbɛ a lɔŋ na na a lɔ suma lɔ kɛ, a mɛ a na a sii a gbi lɔŋ, kambá be i pawáa a bhii kpɛɛ la koa, so dúunya mɛɛ ma mu bɛ i yɛ i nyɔɔ nu básáa, feŋ la tie i boo i yɛ i nyɔmɔɛ kɔɔ, feŋ la tie i boo i yɛ i bɔɛ kɔ sinajáa la koa, bɛmaã ya wɛɛ sɔ kɛ i ma sina sɔ.